He mea kōkua ke kahi i ka lauoho. Hoʻokaʻawale ke kahi i nā hihia mai ke kālole a kōkua ke kahi i ka hemo ʻana i nā hihia i ka lauoho i maʻalahi no ke kahi ʻana ka palaki ʻana i ka lauoho a hele a nani a hihia me ka hiehie ʻole.